Ani kayi ìí ɖo nàáa yila ábua ɛnɛ́ maa, ì nàáa ɖi bɔ̀sì so ikpɛ íìntã lèe. <hesitation> tánkì ká zìiówó bɔ̀sì izo nélèe kása à màáa mì nɔɔmi kɔm yila ábua lɔ. ɔkùɛ̀yɛ màaké bòo po, màa bàá banìi nì bɔ̀sì màawu áni ɛnɛ́ɛ úni à màfá tùu úni à màtɛ́so yá ì wòó gunu ábua si à mà tɛ̀so íɖiɖigbo lèe bɔ̀sì lɔ lèe úni à mà mlá ábua lɔ kile nyi nélèe. úni à mà áŋka nì kayi yila, kayi yila ɔmi mù ni ùú banìi blíí, wèé ne blíì úni à mà tú nyo ikpɛ ɖìigbo lèe ɖɛ̀ɛ̀ fò dò ìgbè màaké màawuta úni à màá zi áŋka yila màámi ká ígbɔ ɔmi ɖàa yila kíni ká à mà tú nyo áli, kása à màáa tu fà yìlɔ̀nyo tɔ́kpo lèe ɛnɛ́ úni àmàtú so ìyì úni ówò mòole babàni ká kayi ì yila ábua lɔ ɖɛ̀ɛ̀ fò dò, màa ɔwɔ dò nàáa yìlɔ̀ tɔ̀kpo lèe tu so ìyì kayi ɔkùɛ̀yɛ fɛ́fɛ zìiwɛ, úni à nà tú nyo úni à nà tú nyo à nà tú ponyo nélèe kása à nà zá yìlɔ̀ ábua lɔ tu so ìyì, à nàá tú so ìyì ká tè à nàáa kɛ̀ bìsoà ani ɔ̀wù àámi èle ɛnɛ́ɛ kayi ò so ìyì ɔwɔ kɛ̀ bìsoà, ù nàáa ɖòɖò plaà ányi míá yá à nàá ni bùyòvoè ìɖutu le búá zìi ikle búá zìi úni be ni habìà li ùɖà áɖì. Káèè kɔ niku iku lɔ ɔ̀ne kása kɔ tú ni kɔ iku lɔ ɔ̀ ne kása kɔ̀ yì ni awu ígbɔ à nàáa tu so ìyì mòbàáa zo go <hesitation> úni sú kayi bɔ̀sì zìiwɛ ɔwɔ bá yìila ábua kɔ ɔ̀kùɛ̀yɛ zìwɛ ánì <hesitation> elí ówò mòole ba yila, ìfía ni elí mòlɔ plémú ka ́ ba yila ábua lɔ ɖálɔ̀ɔ ùŋonì wèe nàbua ne nè. Káèè kása kɔ ba yila yá ànàáa za ŋlɛ̀ nyo bɔ̀sì èle atu nyo mámì, atu nyo mámi fò dò ìgbè màaké úni nè ɔwɔtu so ìyì. Ani kayi ìí do nàáa yila ábua lɔ ɛnɛ́ maa à tu blù bɔ̀gɔ̀nì àni kóŋ, à nàáa yila ɔ̀gɔ lèe, à nàáa yila áhà lèe, à nàáa yila ɔbí ènù ɔku ma ú nèé nyi ányi èle, i nakóbi nì ìnàkpɔ̀ ànyìku aɖu búá plémú kaɖi à za yila awu àlɔ màa si blù plémú ɖi áhà lèe, ùmla kɔ yila awu ɖɛ́ɛ́ kɔ kàá nè kayi káyì elíì à nàáa yila ábua lɔ seyì, ù ɖo gúnù úni súù awu búá ɛɖi ba yila kɔ ábua ògòzè àni ká elílɔké ògòzè àni ká nàha lèe no gúnù ówó bo wu awu búá plémú nɔ̀ɔ́gɔ̀ lèe màa ɔmi ɖàa nɔ ámi bògòzè ká ba bànià úni sú káyì bɔ̀gɔ̀nì àni ɖìi gboò kàɖi à yila wulé kása úni ɖi ni ábua lɔ ɔ̀ɔ́ fe ùú ne.